Mosquito a can make me a can be difficult for me to sleep because la la mosquito when a passing jeh like fan and you na get fan in your room too so la mosquito a can make me hard to sleep brother.